Ēli babé nang sooj éjogi nucaméén bo gasontéén yo, waan uñumé éŋa nusontéén yowo woomé nang étooj yara bufunk, soon érééb yara bufira butak. Aw béjoow uŋayo unaap nuñul yo jaraam éñul, nuriin ukaan ékop miin uréém, soji yo bugakolo. Wala nujoow ubajul érééb yara bumobay soon ñéé mununuk maméŋé nusupoor mo ukaan gakarari nuñul, nubaaj do utaso, nukotéén, nubaaj do ukaan nékop jaraam yiir nuŋaar uréém. Mé nang ukan mo aw bugatalahoor sén sooj yayu. Oli babé mé nak ukaan mé miin usontéén sooj.